Në ko'o najtyë dun të nët'syukyë jue jedun t'soyëp ji'i je'e ujt's xa'atyë je a'ax, yuk jedun xa'ajpë pani'iy je'e je puxëp jadunt's bi'i myaj xëxëp, jadunt's jem kë myak awatëp o pë kaj jue je padakëp je'e a'ax dun nyënëmbyë, yë este këxkë, je'e jem xëwëp jadunt's je'e kë myaj nëwa'atëp we'en je'e tsyok pakyë.